nyawa mane nako jo kawin ne ja lahi osi mastekemomana masteke adono de manga balusu la supaya isi atur jas momana jasi kawin isi rame rame.